Sejarah Peru ndia ana kaya no manalu no akar budaya yang nahele neme peradaban pra inca no kekaiseran inca Peru ndia ana hapu kemerdekaan neme teuk dua hulu esa neme ndia ala hapu periode turbulensi politik no ekonomi pergantian sipil no militer